screwdriver ni aranni do valle ni ha habbugo hunde boh do valle ha firtugo hunde so a naftiran beh mai a habba hunde didi ko tati boh a firta hunde ko a itta notir hader katako a itta notir ha der jamdhi ko a habba notir hader katako ko'a habba notir ha der jamdhi ko'a naftira dhum ha mabbutugo radi ko TV